अगर मेते के राणी ने के भोत ऊँचा टावर पर कैद कर्ली ता मैं ताख बटिन या ता आवाज़ लगोलू आसपास लोगो ते या देखलु तेगो दरवाज़ा टूटी सकदु की नई टूटी सकदु ते मैं खिड़की ते तोडलु किसी तरह करि ते बहार निकलनों रास्ता करलु।